Telpon ia bisa paken neu kokolak no hataholi fe'ek manai dook a. Cara kerja telpon ia haeus pake sinyal ho ita bisa telpon hataholi fe'ek.